I Philipie avao ro zanatany-zanatany Espagnole da <hesitation> da ny anaran'ny Philipine io moa zay azondreo tamin'ny anaran-tamin'ny anaran'ny mpanjaka Philippe deux.